حدد وقت دايما للتمرين ,مثلا قول هتمرن نص ساعة الصبح قبل ما اروح الشغل, حط لنفسك تارجت انك فى الشهر اكون اتمرنت على الاقل تلات مرات فى الاسبوع ,دا هيخلى عندك حافزدايما اتك تتمرن وتحقق التارجت اللى انت عايز توصله, انا مثلا عايز اخس فى الشهر دا خمسة كيلو, فهتمرن تلات ايام فى الاسبوع فا دا هيخلى دايما عندك حافز